راح أختار إني أكون كروان، سبب اخيتري لهذا الطائر تأتي من خلال سمعته بالذكاء القدرة على التفكير الاستراتيجي والكروان يعتبر من الطيور الذكية جداً ويمتاز بقدرته على حل المشاكل واستخدام الأدوات فالطبيعة وأحب إنه يمتلك صوت جميل وإمكانية تواصل بشكل مميز مع بقية أفراد السرب.